Ah karazana sport maro samy hafa ndreka a: akao foot-ball a, akao basket-ball a, akao volley-ball a, hannd-ball, de rugby-ball, de natation a, hazakazaka, petanque a, javelo a, a lancement de poid a, saute a hauteur, de saute a longueur, de vitesse.